fajaru re me sema nyinga dahe gosa oto yali, duga karna fajaru gosa oto waro ua dadi fajaru gosa motor bato, la fajaru tagi foli ngam bolo tagi gulu-gulu me tagi yohu rea. <noise>